Misy avao ny oly satry toloram-posiny, da sy nizaly sy nagnino fa tonga da manan-draha amignio da mihadana amignio avao, zany mitava- mitavandra lova ah, f'izy sy, izy da azo ka, azo sy mila magnano, sy mila magnano sy mila sy lasa dinitry zagny miasa fô da mamantam-bonigna amignio ao, f'izy sy sara loatry avao io sa, io zay rah-n-zay raha nilasaha ny dinitry ny tegna mahasambatry da izay tegna mahafaly.